Mam wan bɔta ti n nyuura pɔmpi ko'om gana buuta bii kosɛba ti ba pugum maalɛ iŋɛ buura pɔɔsin la. Se'ere n sɔi la, pɔmpi ko'om la bãma da'a ka tɔi paɛ buuduma pɔɔsin ko'om la. Buyi puan, pɔmpi ko'om la me nyia ka tɔi paagɛ kosebo ti ba lee buura puan kɔɔsera la. Le pa'asɛ, pɔmpi ko'om la me kelum ana suŋa gana buura pɔɔsin ko'om la me. Beni zuo, pɔmpi ko'om la sansɛka woo ti fu paagɛ, fu di'iri mɛ ita fu lɔkɔ puan wɛ'ɛsera, fum mi fum wan pee fu lɔkɔ la se'em. Tiyooro yooro me ka boi pɔmpi ko'om la puan paagɛ buura pɔɔsin ko'om la ti ba leege la. Le yɛ'ɛsa, fu ka mi ba n ãkɛ ko'om la zɛsɛka digesɛ lɛ' buura pɔɔsin la. Amaa, fu mi fu zɛsɛka ti fu ta'am wan ãkɛ fu pɔmpi ko'om la. Bala la, mam wan bɔta pɔmpi ko'om gana kosebo ti ba lɛ' buura pɔɔsin kɔɔsera la.